Menurut au so na hataholi la biasa labasa lifun natun limaneu minggu esa boema neu bulak esa so na ala labasa doik losa juta dua.